باش تنظف ثلاجة لازم تنحيها من التريسيتي نخليها كامل لاغلاص كامل يذوب امبعد تمسح هذاك الماء و تمسح كامل الماء اللي فيها تخليها حتى تنشف و ترجعها لتريسيتي